ah pues <hesitation> ngid diꞌtse c̲h̲apma ngid nap diꞌtse guꞌnnkluwma ngid tedtá ngid lën yu pues no nike man pues tedta man o koliaꞌma man fuer pues donde zak tsa gow.